Kikuana iin aspirina, iin desinfrior, té yon koná kananrío <hesitation> dikina xa diko kó noxaña té konro nruté ihá, minagre es nruté ihá si es ese sí.